Alaa, wona kala sifa dawaaɗi poti moƴƴude. Goɗɗi ine ɓuri bonde, goɗɗi ine ɓuri moƴƴude. Hay sinno tawi rawaandu fof kadi e jikku mun.